आमे आलू असे साकू पक्या आमे अगे चुलीच राख्ते दबा। ताइ तेंदो पानी भरदे ताइ आलू देंडे छोड़े। ताइ तेतुक उबालना देंडे ताइ तेतुक उंदे गढ़धे। ताइ चौंका लांडे ताइ आलू डालदे। ताइ लस्सी चास डालदे।